Bon atlet oo tawata fay santata seeɗa sabi min mi yimataa mi wanaa jiɗɗo jimi. <hesitation> jon kaa so laatiima jimi baytuuji en. So wanaa ɗun jimi goɗɗi ɗii kaa, wanaa ko an. Wanaa ko njimmi hen so ngoonga. Banngal jimi kaa, <hesitation> wiide an min mi yiman kaa, ɗun mbawmi wiide hen.